د ډوډۍ ځینې ډولونه دي چې ډېری خلک یې پېژني او خوري ساده وچه ډوډۍ، کلچه، نان، شېرمل، روغني ډوډۍ، او پراټه. همدارنګه، تنوري ډوډۍ، ټوسټ، برګر بن هم ډېر کارول کېږي. د نړۍ په بېلابېلو سیمو کې ځانګړې ډوډۍ لکه اېټالوي فوکاسیا، فرانسوي باګیټ، او عربۍ خُبز هم مشهوره دي. هر ډوډۍ د خپلې خوږې، مالګې، یا خوندورې بڼې له مخې کارول کېږي.